ס'נישט דא אזוי סאך גרעינס וואס איך קען. איך קען נאר בארלי, ריי, <hesitation> קארן, אויטס, <hesitation> דעטס איט וואס איך קען.